Oshikutu shoka ndi hole oku zala unene. okuza ngaa kombulukweya nokokambindja. Ano ondi hole okuza oshikutu sho inaashi kwata kolutu. Shashi etompelo olili mpano kutya uuna wa zala oshikukutu inaashi inaashi kwata kolutu oho kala wa manguluka. na kehe mpa toyi. owushi shi kutya oshikutu shoye ohashi vulu okuya kukehe pamwe. Unene ngaa iikukutu mbyono hatu ithana kutya iikutu yoku zapo. omu- omuntu go vulu okuya nasho nando okongeleka. toyi nando omondoolopa otoyi nasha. toka talelapo peni otoyi. toyi kiilonga otoyi nasho nenge koskola ngaashi tse mba hatauyi nasho koskola. Ombulukweya. unene dhoka hatuti oombulukweya dhomagulu omale. odhi hole okuzala ombulukweya yomagulu omale. shaashi olundji ohayi gamenendje komutenya. ohayi gamenendje nando okiitsani. iinima ngaa mbyo uuna to ende tay- tayi ku tsu nenge komavi. Ano uuna thimbo limwe oto vulu okuyi zala ngaa nande ino iyoga. ano ohayi ku keelela ohayi ku gamene kokuulika kutya aye ngame nena inandiiyoga otandi zala ngaa ombulukweya yandje ndji onde. Noka no nombindja nee ndji ndi hole okuza natango. ondi hole oku zala ombindja yomaako omale. Ondi hole nee okuza ombindja yo- yina olwaala ano olutokele shaashi ohayi vulu oku gamena omuntu omuntu komutenya. Ano uuna to ende nando omomutenya wa zala ngaa ombindja yoye ndjono yo- yomaako omale yo oyina olwaala olutokele Manga inaadiya mo- ndjokana ondika oku tseya aakuluntu yo- yomumati. ha mpa hazi pomukunda mpa hazi. nomoshitopolwa mua hazi opo shi ka kale oshipu. Nomanga inatuya mondjakana naye ondina okutseya ookume ke ayehe. kutya ookume mba yaakadhona nenge ookume mba yaamati. Nokutala wo omikalo dhookuume ke. Nongele opena sha shimwe sha puka omanga inaatuya mondjokana otuna okushi pukulula opo tuye nawa mondjokana.